कुछ प्रमुख कपड़ा सामग्री के नाम देते है जैसे कि सिल्क कॉटन, वूलन, नीलन, सेआओं, पोलिस्टर, नायलोन, कोष। डेनिम, जॉर्जेट, चीफन, लॉरेक्स, टाफेटा, फिलिश, साटन, बांस फैब्रिक, कुर्ता फैब्रिक, बॉलवेट फैब्रिक, जैकेट फैब्रिक। हेयरलाइन इनको अलावा और भी कई कपड़ों की सामग्री होती है जो विभिन्न प्रकार के प्रयोजनों और उपयोगों के लिए बनाई जाती है।